Për me compleanno vurìu ün-a festa cun gl'amis e la famìa, ün-a bela turta cun la ciculata e tanti regai